Munywani wange hati nenyenda nyimukege nyenkyara baitu oturo netunkwata, nemugambira mpa enamba yawe ye'esimu. Namara kugimpa, nyonwe bwenkwimuka nemutereraho nemugamba eiwe saaha zigenzere, emuka tugende tugye, tugende.